تغليف الهدايا بتغلف الهدية ، <hesitation> تجيب الهدية وفى ورق معين لتغليف الهدايا، بتبدأ إنك تجيب الورق هذا وتحطه عليها ،تلف الهدية كاملة بهذدا الورق وبعدين تجيب ، <hesitation> مثلا شى لونه مختلف عن لون بقية الورق ، وتربط بيه الجزء المعين ، وتربطه ربطة معينة علشان تنفك معاك علطول.